<hesitation> Inona avy ireo sakafo nentim-paharazana tianao? Sakafo nentim-paharazagna tiàko malôha voalôhany hena fihinanan-kena satria <hesitation> malagasy a malagasy fao tia matetiky mihinagna hena miaro vary, tegna tiàko de matetiky koa o maha-malagasy matetiky hoe ravitoto ravi-mahôgo izy aminay akagny de ravi-mahôgo miaro <noise> hena, mety be.